Okuchumba chayi nekirugira chayi ki gyakwenda kuchumba. Bwekuba eli yamata, nemugambira atekeho esofuliiya ama- ha hakyoto, atekemu amata, atekemu nke echikopo kindi ekyamaizi, then okarola amajaani, mugambe achumbe amaizi bwegarahya, <hesitation> anagemu amajaani. Then obu- bwegarahya ananke, atekemu sukaali <hesitation> chai neba ehoire.